الناس هنا بدائيين وايد ما يعيشون هنا ما عندهم اي تكنولوجيا, ولا الحياه حلوه بعيد عن التكنولوجيا واضرارها ,تراهم يسوون المدن بطرق هندسيه ما شاء الله ما هي عندنا بالدوله يحاربون بالسيوف وسهام ما شاء الله عليهم والله عادي شلون يعيشون كذا بدون تكنولوجيا ولا هواتف.